Ah sy raha magnino rô fa da sy raha koa raha kanignao aza gnanike izy lasaky gnanike ao handraofako anazy avao misy avao koa ze, <hesitation> akoa gne mihinambara aza misy lasaky io avao koa ka sy raha magnino ka, ndre vaky igny de misy aza ke soloy avao koa raha vaky ka.